मोरक्को को इतिहास प्राचीनता संस्कृति विविधता और अद्वितीय राजनैतिक घटनाओं को बेक मिश्रण है। एको क्षेत्र प्राचीन काल में मानव बसाओं को एक केंद्र रहो। जीमे बारबार जनजातियों को प्रभुत्व हटो। लगभग बारहवीं सदी ईसा पूर्व में फोनीसियम व्यापारियों ने मोरक्को के तट पे बस्तियां बनाईं। और बाद में कार्थजेनीयुन और रोमन साम्राज्य ने ई क्षेत्र पे अधिकार कर लाओ। रोमन के शासन में बुलबिलिस जैसे शहरन ने मोरक्को को एक महत्वपूर्ण आर्थिक और संस्कृति केंद्र बनाओ। इस्लामिक युग में सातवीं सदी में अरब आक्रमण ने जे क्षेत्र की दिशा बदल दाओ। इस्लाम को आगमन और अरबी संस्कृति को प्रभाव मोरक्को पे गहरी तरीका से परो। और आठवीं सदी में इतरी सिद वंश ने देश को पहली स्वतंत्र इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करो। ईके बाद अलमौरबिद और अल्मोहाद वंश ने मोरक्को को उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप को एक शक्तिशाली केंद्र बनाओ। पंद्रहवीं और सोलहवीं सदी में यूरोपिया शक्तिन ने मोरक्को के अंटार्कटिका महासागर वाले व्यापारिक मार्ग पे नियंत्रण कर लाओ।